لو سمحت، لو سمحت أبغى أعرف كيف أروح لأقرب مركز شرطة هنا في هذي المنطقة؟ سألت الصراحة أكثر من أحد وما فهمت الوصف منهم لأنه كان مو واضح، وكمان قالولي على بيت خمس دقايق بس أنا صراحة ماني عارفة أوصل، فلو في طريقة أو وصف أسهل يساعدني إني أوصل بسرعة لأني عندي شي مرة ظروري ظروري أعاني منه <hesitation> جاري يأذيني وأبغى أبلغ عليه وشكراً.